Ere o tutuut to toae tena nahen napirupo. <hesitation> Napinipo tena, napinipo i raeh. Men kao ku ma tin tamup sobot, harereh-harereh, naparu, harereh tasi ka on. So toae temen, raeh oku on. kani poat toae temen, men sep men toae o tutu as, tin sait tin nabanan, narout ka on. Ok, tena not, kanat puguna tin bobong. Mes nakai paat ke kukui guna. kanat ogun, kui gun kain tokui ke gagah on. Kain nai nao gun natu na tsimou guin nang. Na poit ogu meh, kui gun sa kain tokui tsi kekerek. Mahut teyouh, poat hen petas. Hen hakap ogun tin bobong, totot to nah nokui kaka on tena. Kani poat, poat ena mei na puna nokui, na nao gun tasi tsimou gum tsiyen tasi. Ka- ka ke hen nomen. kani poat, poat ena nao gun natu, nao gun nu haban punai kanihen. ku kame o kain totot ire olsem, Tokiu to papaen tahon, na tsimou di kanihen. Tokui ke na kukui guna, nau gun ketep, nget kup gun na roi, pusuk oguk, kain i eh. Tse na hune ogua tin nokui. Kani poat, poat o tuotena mei mei manat men pui tokui, kani poat na nao gun kuo, sisiuh, kame no totot tin sek mani, ne nao gun tsi mani, tsi sien kan kora tin neh. Kain i eh. Kani paot- poat ena tataon ogun bao papean sep die na be run hate die na men nao men nao muo tin kain tokui eh, men na mane omen, men nao men. Kame min sampla nika ke- ke nana- nana me puna papean. Kani poat ne na ruut ogua tin toukato mei a raeh puh. Kobai para in poat, mei kure puna kain i ih. Na kui puno meh kain toukato mei an raeh puh. Para mes in paot, kakao na totot tena ne mas kure gun toukato in raeh, poat emen nao men natu, rarao- rarao <hesitation> oma natu. Para in poat, poat emen nao men, men henapaon hanon oku men. Kame nin sampla poat, kani poat Wanwan poat oku sep guana o team to toea tena. Ok, skul puna, poat ena ku na to skul. Na ku hatania skul kekerek ogun. Na gu stat hanon eyouh be na nau gun to praimari, hakap ogua to praimari, pas guo grade eit tena bai na nau gun to high skul, Hutjena, kui yana grade nain ao ten, tu taosin twelve be na peil guo hatatei tena be na kaka gun, peles. Kao gun, kui gun nitsi tokui peles. Nahen napinipo, na ku kui hangum meo katuun nahen napinipo, saha kain tokui in raeh nahen napinipo. Ka pume na, hituot tatan me puna toae, hituot puno. Sep amanas yana olsem kame in toukato in raeh ain toukato i nome ka meh. Ka pume na, mes naka raeh mes to taoe hituat puna, mes naka mes in raeh kei sep ina, Papean henapaon mei na. Mangin na pumen ti saha pan, men mu nah. Sapos emen mangin na men mangin na mui galas, men mu nah, mu nai mane ai na ku kure erun. Kame in poat totot sin guna, nahen napinipo, men mu henapaon meh, kain tou- toukato- toukato to kuo henapaon mei men, papean tsinon. Mes in poat, mes in naka mes in paat kei sep ina, kain team kei sep ime na. Men mu nah, men mu na siek in gu, kobe mes naka sai pore nome kei kui yo papean, me mu kato sai pore be men <hesitation> natung men tungun tin ga hamunisin. Kobe na mei ka puna taop pumen tun gu ih. Kobe kana pean onot me hate nemen, olsem run di taop imeo tun gu. Poat ime hapio purun tun gu ih, bemen rangat me youh, "Ya nu meo nikai nen?" Hate nemen, "Nu mea men tin pani eh." "Aih, ba kui puma mu rong." Mei a napean hate on. "Raeh oku on." Ok, nau mu meh, tun gu ih, mei na lukaut pumen eyouh, sot me pumen in tun gu, beme natung mai youh naparu, paip pla tun gu. Koba men, mei kinan pumen me nakatuun, mois emen be kinan ru kato pumen nakai ihi. Kui pumen nakai ih. Men mu na manas numa, soot oma numa tin neh, peso manas men nikai ih, na tun gu. Peso men, hen omen tin bong. Hen omen, ok, to hamahu teyouh. Bai hamunisin i ih me soot on. Me soot a tin numa tin gahamunisin be rangat neyouh. Kobe hamunisin i ih mea ka puh, natahon teyouh ka, beyouh rangat nin natahon teyouh, "Mu hen mu nah kain kai ih bong?" natahon teyouh hate neyouh, "Mei ah." Rangat hasosos on bei natahon hate on, "Manon, men hen munah kain ih bong." "Ah, youh ku." Hot punai hamunisin i ih, to hamahu, ba na sep nemen, men mu gum, hate nemen, "Nitsi hamunisin tena, mahu be nit ri nah, be nit na hastreet nakai ih, team i ih kei kui mu monoh, mu natung yem o tun gu tena. Poposa oku i soot, tun gu mei soot purun. kame mes nakatuun i mois emu, mei kainan pumu eyouh bai mu kai mui nak ih." Men mu ka, men totot panas omen, totot omen, henarang poit omen. Be men e hate men emen poit. "Ta kui hakap di meo rong. Nit e hon tun petas dia nika tin nakatun i ih, tun gu teyouh." Hamahu teyouh nao men to miting, me aobot. Paip pla napean i ih. Nao men na hasteret omen to chief. Chief hate die men na saha naka kei kui men. Edmit mene youh, hate omen, manon men mu kui kain kei nen, hamunisin i ih hate petas nemen, "Tena na kame gun nahuenu charge haso gua nai mu. Mes, na mangin guemu panis poit mo tun gu ih. No ke kame nin tun gu, no me hapio oriba tena. Sapos i mei ah, sapos eno i mei ain tun gu, no ha- hapio tun mai moni tun. Mu hon petas omuo." Ok, kit i run rang i ih. Hate die men, "Raeh on." Be men hate omen, "Raeh on. Raeh oku on yu nen." Kao men kinan poit men hamunisin i ih. Hamusin hate men, "Raeh on." Haso nemen sohis natsinao must hamatonan me diba men o team i ih. Hamunisin i ih kato, na o numa, be men na as o men numa. Mahut teyouh, men mu nameh. Kui men nikai ih, mei not a hakap, kui pumen o hahuna ih, be hamunisin me kinan poit nemen, be hate nemen, "Nitsi hamunsinin tena, raeh on, tagisan gun toukato kei kui ya mu tin nika tarih." Men hate hainpan omen teyouh, "Puoh, hainpan mes hamunisin to totot o raeh teno." Yi mes nakai nome kei ka ana nahen to toae tena. Ok, kao men, henapoan o raeh kai men. Kan poat sai mes naka in nome kei ka ana nahen. Me pue na gu mumuo youh nikai ih, kame kao papean ri hasosos sin ena, na ka pup erun tin toukato ih. Kan poat men mu nameh taon, na ain na hue- na huenu in hamunisin tena. Men mu name taon, kao ma taon, kiu men nitsi tokui temen, men mu tou hot poit. Kan hamunisin i ih haboak no totot olsem, me ma kukuo tin neh, hot puna men. Kao men, hois e koas pumen to boat, men mu kukuo, nao mu nah peles, nao mu nah nahen napinipo i raeh. Kukuo men sait tin Bongbong, men mu kukuo stat tin neh na tuan nin Bongbong. Bongbong kuhin kuru, kan hamunisin hate nemen, hate manas nemen, katuun i ih Nit mas kui dia naka mahu tin bobong, tin naan. Tana sin nit numa natu. Numa terun kari natung in gu tenit. Gu tenit tayia on, kobo lain i ih suspect di nit olsem erun di natung o gu tenit. Nao mu nah bai youh hate nemen, "Ta nao nit, tana haburung nit in haus tarai tin nakatuun i eh. Men nao mu nah, na ku karous as. Men ain gan hanunisin, men me garous, kobei kan ka hasosos. Nahuenu in hamunisin- hamunisin i ih ri hasosos sin emen ma na kui in tokui ih. Na manas omu na, tataan omen baron, na soot oma tin haustarai eh. Hasuot die na ka na haburung eyouh. Bai na hate gun, "Mei ah, mei ken na puna. Raeh nemu." Ok, bei nahuenu hamunisin nao rih be run na haburung die youh. Men mu toon yu eh tuan ni kap hanon mes pui haustarai ih. Nu haobot mes puo tong nika haobot, watah, o waso, o pulo tin haustarai. Kao ma yu eh, be men tataan omen, tin naan amanas yu eh. Nao mu nah be run haburung sai din hahuenu in haustarai tin nakatuun i ih. Kobe naka kei raeh kuru meyuh, mei kinan pumen nahuenu munitun ri ka a yu eh. So, men mu nabo in haustarai be run me hakut poit dio tong. Kobe run di kinan emen, emen resih ka mu ka a tin pan i eh. Kao men, kit men o rang, ta tataan onit. tsi mes tsi pinipo papu mumuo, napinipo tenit. Men mu nah, na rangat men erun, kan hamunisin hasiek sin nemen ma nu not in kuo yu eh. Nao mu nah, na rangat men kan hamunisin tin napinipo eh, hate nemen, "Mei petas ain kuo." Be men kato sioung o mu nah. Men sioung o men, nao mu nah be men sep muin nakatuun kei to in haustarai kei buruna imen. Na sep mue youh, be youh rare nemen, "Mei kinan pume mu mes nakatuun ka raon nambaut mea baron." Bai men hate men, "Mei ah emen oku ih." Rare hakap pui men be youh na on. Be men mu hapu panas emen ma mois tin toukato kei kui men. Mei keis a kui puna mes naka, kobe na ku ka- ka ai nahen tin grup i ih. Men mu ka, hot omu meh numa. Kao men, sisiuh omen, tun tamup oku gun, kanat ogun. Na ku tun a tin gan numa as, mei pui numa tarih. Kanat ogun, be na nau gun. Tin neh teyouh, Lain kiri kinan emen haburung haustarai, na ri pot petas orih be run ha- hate din nakatuun i ih olsem, tripla napean sep imen, nina napean sep imen, kinan imen tomo ta temen, erun panas kari haburung in haustarai. Be run nao rimeh. Nakatuun kei to in haustarai nameh kinan nemen be hate nemen, "To hanina, to naan i ih to hanina, nit kame deo gum." Men mu a gum petas be youh haso nai men in hanuna ka kui men. Kit dio rang, mei ah bei nakatuun i ih panis poit no rang, be hate ne-men, "Raeh on mei poit ah haso puguana mu o hahuna, mes naka oku manas ke mangin guna, temu." Chief i rang amamas be hate on, "Mes nakao ku ke mangin guna temu, mu kinan sioung mai youh ih, ke to nin haustarai. Poat i ka pumen, men mu huhois sin e youh, henekorkora ih, huhois sin imen. Bei ka, mes o naan, be run me hate orih, "Mei poit ah. Mei poit ah kui pumen henekorkora in. Raeh on, ta rarao hare poit die nit, emu, nit o hamunisin. Mei sioung ah kui puria nit nakai ih." Men mu ka, men mu ka hanon poit. mea naka a nome. Na gu ka- ka, bao papean hate die na, "Nakatuun i eh, mei sioung ah haso purbouh emu o hahuna. Raeh on, mu henekorkora poit amuo." Kobei Tuan on, soot on i pion mea henekorkora temen, ka kui men. Men mu ka, na ku na sosoot poit tin numai eh. Hamuo keis poat ena ku kui team i ih, mei mes ah mangin na soot puana tin numa tin nakatun kei to in haustarai ih. Hamuo na ku na sosoot a teyouh, ba eh, mei mes ah na sosoot puna. Kan napean teyouh, mei mes ah raring punai youh. Bikos na ku matsingon mes tin toukato kei kui i men. Matsingon mes i na toukato eh. Bei kato bei mei na boboak puna terun. Kani poat nagu nah, na gu heisin oku ai harereh bai na nao gun tin pan kei na puna. Yin mes, naka kei sep ina poat ena gu ka. Ka on, me mu ka hanon oku. Napean tin nakatuun i ih nameh beme hate nema. "Koma totot sin o team i ih kei kui mu. Raeh on ta ka hanon oku nit. Ta kao nit ta ka hare poit nit olsem mei ao hevi tenit, mei a team." Ok, be na hate gue youh, "Raeh on." Ka pumen, men mu ka hanon. Na gu na sosoot pait a tin numa terun. Napean as i ih nameh be henapoan men poit nemen. Men mu ka hare poit o munisin. Na gu ka, be na tot panas ogun. Nahuenu manas naka ke sep guna to toae tena kei mei raeh puh ke kui guna. Ka on, kao gun, totot ogun. Papean nao rimeh hate die na, totot kei ka a tena poat ena henapoan men gun saha kain na hituot, mas henapoan haraeh oku. Sait tin kuo, men mu kuo. Soot on i pion, me tasu puna mes o team, ka sep ina. Na gu ka hahon oku, na gu henapoan hanon oku meo papean, nahen hapininipo. Na gu ka tu toasin piptin, nabo gun nahen napinipo, be na nao gun to hatatei. Na ku a eh siks pla natsihao na gu ka to hatatei be na sioung poit agumeh. Sioung poit pume na, be na sep gun olsem, mei ken e sep puna tokui tin naka kei na hatatei sin ina. Ba na kao gun totot ogun, Lain numa hate die na, raeh on ta kao ku petas onit. Ka puana nahen napinip, na ku kui na tokui. Kani poat, Poat ena gu hasagohan o tuo tena meri manat me puh tokui, na soh egun. Na malolo gun, na tun ogun. Poat o tuo tena manat on, na kui sioung gun tokui tena kei kui na. Nao gun natu na sek mani o gun. Tein bong, papean na- na sin dime galas, men mu nah be men na galas omen. Galas pumen raeh oku. Poat ena nao gun, galas pumen, men mu na harereh a tin gana pinpino ai men mu galas poit me tin napinipo temen. Kao gun, be run hate die na mes in bong amanas, mes nakatuun nameh be hate nema, mu na gana huenu napean, mu na galas bo mai na. Nao mu nah, be men na galas omen. Kalas omen, mes nakai poat mes kei sep ina, na ku ruk neh a tasi. Nagu tasu nah nahen, na ku ruku ai papu noun. Ruku gun bao banan tena sikut e kap kuru bena tou boak ogun. Na ku tou boak meh be na torch gun mes nayen papu napeke. Na torch gun nayen i ih bai na hasosos sin gunai youh. Bo banan tena toput as yu eh. Nao gu nah be na hana gun tsiyen i ih. Hana punai youh be na hasogohan haome kuru gun. Be na, "Aih, bo banan toput amanas on." Bana kato gun bi gun pa susup ao torch, be na nabo gun na yen i ih be na boak amanas ogumeh. Boak pume na bai na hasagohan gun o tuo tena mei tagan puh. Nao gumeh, kuo go tasi, kari nunuo gun. Mes napean nao meh me taguh ne na, taguh ne na bai na nu sioung guo banan. Hate nena, "Sek to tsinih be no hahois on." Sek puna nahen to tsihih bena hahois ogun- hahois ogun. Tuo tena mei tagan puh, tuo tena magon. Hate nena, "No hasogohan hanon oma be no mu galas poit. Sapos mei ah, raeh on, no ka on, no hahois on tuan mes na puria peles." Kao goa yas to tsinih hahois o gun- hahois o gun, hasagohan hanon panas puna, men mu sikut amamas ai peles, tin napinipo bai na koh poit ogun. Nu gun pa susup, nu guo galas ao torch be na koh ogun, galas ogun. Na ku galas meh, nameh- nameh- nameh, soot peles. Papean ri sek amanas to tsinih. Be run hunuo hagum amanas die na, pilei sin amanas ena. Nao mumeh, gagagas or panas o men kato pilei sin purn ena gagagas omen, me soot omen. Papean nao rimeh, Nitsi hamatohen nao rimeh, kinan orih hate die men, "Tsinih load mes yu nen." Load mes i men nayen. Soot omen, hate men erun, "Nika nen na peso yem." Tin bong poit berun hanak orih. Hate die men, "Na pan ameh, mu na hapanis omu, be mu me kuo mun tea, mu me harrot omu." Nao men, hapanis omen, sioung omu meh. Be run stori sin o panas sin de na, be men gagagas omen. Run hate die na, "Be nit houp neh nit nakatuun i ih." Gagas sin die na yu nen. Poat ena gu ka, hasagohan amanas guo tamasiuh, na soh omen. Mei hatetot puna o lain numa tena. Me hatetot punai run. Kobai mes napean i na be na hate ne run olsem, nasah kei boak a tena tin bong inen tin galas. Be run mei mes a raeh purun, mei a wanbel me purun na saha naka kei- kei boak tin bong. Ri hanos panas ena ku kanat nao gumeh be run hate die na, "Eno, no <hesitation> kui mein kain toukato eh bong. Mei haraeh pumen eyouh. No hatoun on tin galas." Si panas erun ena. Bai na hate ogun, "Mei a bah, na raeh ogun." Ok, be run hate die na no malolo on. Bei ka puna na gu malolo, na gu hahois. Na gu hahois o huenu wik. Mei tabei na puna, mei tabei kure punao papean tin galas. Papean ri nasin ime na, ai na ku hate run, "Mei ah na hahois a kusi gun. Na gu nu home neh hakap me tasi." Kao gun, bisi nambaut oguai nokui, bair tsikokou, tsi tapiok kain i eh habisi me yana nai tin naan. Kao gun, kain na ku hakap naan inen, bai na na sioung pore gun tin galas. Totot tin galas hiring poit, bena mahut poit guo papean, kame na. Men mu nah mes in poat, be run nu die men be men na galas oma tin mes in ton nehin, nehin bo napinino ih temen. Na galas omen, men mu nah tin bong. Bei kan hamunisin hate nemen, pan i ih kani poat goagon on tin galas, koba ih raeh on na kame gue mu. Nit galas oria, mei mes naka boak ona, ta kao nit. Ok, galas omen. Galas omen beyouh hate nemen, poat emu hana mui nayen ke kao na nahen tin rako, kou kuru a kinih sin pue youh, tanasah in kalipou tin pan i eh, mei kehan as pumiouh. Kalipou pea mes, no kinih oma, noseh ma mu na mina o. Kao men Galas omu nah nao mu nah galas omu nah be na haroot ne men in mes in rako. Kinan muin rako ih. Son teyouh, hatetot nai men son tin rako i ih. Be men kao men. Galas omen galas omen. Mei pelei me pumen i hana pumen nayen. Men mu hana panas in nayen yu nen. No hana puno torch e eh, no torch sep nei na yen yunen. Kato me mu nai youh, nao mu nah. Men mu pout amanas, hate men hamunisin i ih, "Men pout amanas omen, ta sek." Poat i sek pumen be meh, tou koas omen to tsinih, meiah mei petas ah tuan puo tsinih i gogo. Bekos nayen mei pilei puh nahen to tsihin. Men koh omen bai men tataan kukure mu meh napeke me soot oma to kotonan. Soot omen be hate ne men, "Pan i ih, pan rarao to katuun. Hatania omea eh tin pan i eh be nao me ih, me rarao oria run. Kain to sarare, sandei mei purirun in tokui. Me beis oria yu ih be run rarao oria yu ih." Kinan opan men nika, na pem tin na kanihen ri ka. Na kanihen ke hehen dirun e ih. Me soot omen, bai napean keisuo i meo tsinih me soot as on. Be hate ne men, "Huhu panam tsi tsiyen be nit ri hen, hanamot hanon o to benit ri hot." Men mu na soot, sopen hatoara ka kap as yu eh. Sisiuh omen, sisiuh men o hatoara hatumun poit yamen a tuo temen. Kao men, kao men hen omen. Mes napean kei pup i nai men, mei hakato me puh hunu puh nayen. Huhu panas, nayen hakap as in paat, huhu yuh. Kao men hen omen, kuo tea omen. Kao hamunisin hate nemen, "Ok, ta hot petas onit." hakoas mao tsinih to boat, be men hot omu meh. Nao mu meh, me soot oma peles, katuun nao ri meh kinan do yen to tsinih berun hate die men, "Aih, emu hou tun mu mein nayen." Men hate, "Mei ah, pan i eh, pan tin na yen. Mei ken e seh pumao naeyn. Ye hana sin pume men na yen kinan nomo. Pan i eh mei pilei me pui nayen." Me soot omen, tin bong poit berun hanak dio tsiyen i ih. Naka kei na galas sin i men, men mu na galas sin ten days tin mes in hamunisin. Men mu hot meh, gum omen, kuo men in tea. Be run hate die men, mahu, mu mas na hahois omu bikos mahu ta kame sai dai in tokui. Ta nao ria natu, ta tsimou dia namani hakoro dibao katuun ana kanihen, ke hahen dibao katuun. Men mu ka be run hate die men. Tin Bongbong amanas, men na muna sek mani, nao mu nah, sek men tsi mani. Hot poit pume men, mei nate pumen kao hamunisin as soat ina tsika, rarao me yamen natu. Kuo manas soat i nouh. Kukuo yamen baron. Hate nemen, "Tsi kain kai ih soat- soat bo gumea nit. Ta sek hakap dai na mani be nit ri kukuo hohot poit nah numa." Kao men, hahois omen, haso petas nai men nika, nitsi kukuo temen. Kukuo hohot petas omu meh. Nao mu meh, nao mu meh, taim me yamen i hen puo katuun. Nao mu meh, me soot kuru omai numa, katuun ri hen hakap petas. Be run hate die men, mu soat petas mui na mani nen, na haka mamu tin pan i eh. Soat mu nai na mani, na soot omen, mene eh, men mu hasagohan haome hakap poat emen mu kukuo. Kao men, mon muo pinipo haobot mes na mani. Ok, hakap puamen tin naka eh, bai men na poit omen na kukuo poit me men o gao papean. Kukuo men, natui bong be run hate die men, ta na tsimou sai onit nasah ka kuo dia. Poat ina pumen, be run hate die men, eno ain kan hamunisin i ih, mu nao muo be mu muna tsek yem tsika ke kukuo dih. Na tsek mamu tin kan hamunisin. ta tena yu eh, toksosoh kuru manas, na ku tou soh amanas, na ku tou hahois bekos tuo tena Men mu kui tin naan, bo tuo tena tait mes. Raeh on ta nao ria. Tataan amanas omen, tataan omen be na hate gue youh, "Na hamuo ma, na kusi sin pugun e ih," bobos punai run. Kobe na keis puna, na gu hate run olsem na tou na malolo gun, kobe mei ah, na gunah be na na soh ogun numa, bobos punai run. Nao gunah be na na soh ogun. Na tun ogun, bobong kanat ogun be run me sep die na be run hate die na, "Eno bobos oku nai men, hate punao nit ra na haobot nah, kobai no na soh o nah.", "Ba na sah." Na- na poit omu meh, be run me hapio die na tin bobong. Tin bobong to kao naan hot pume na, be na me kao gua numa. Na gu hasagohan hanon petas. Nao gun nokui- nao gun nokui bai na na sek gun tsi mani. Hot poit pume na, sep gun gan hamunisin, men aobot mu kukuo tin bong. Kao gun be hate ne na, neks wik sai to kao naan, no mas me sep dibai na tin pan i ih, yi ka pumen. Ok, mes naka as kei kinan ina nahen napinipo Kain, sapos papean na puri yah tou nakui puri run mes in tokui raeh, run mas hanate die men aobot be men nao men. Henapoan me pumen erun, men mu nah, hate die men ma na bean. Men nu muo bean be men nao munah. Nao munah, men mu nabo napinipo be men na bean oma nehin tamup. Sioung poit pume men, be run hate die men, rangat die men, "Mu bean omu mea yah?" Men son men in pan i eh. Hate die men, "Ah, raeh on. Koba mes naka, mu mas soat mui naka, kain olsem kanihen, ke na hen mamu nen, eyouh. "Be run hate die men, "Kan poat mu nao mu, mu mas soat mu nasah ke hanamot kapu me mamu tot temu, eyouh.